<hesitation> Fanatanjatena ten̈a zahavako matetiky zen̈y, amin̈'ny karà laboly ôhatra. Karazan̈a tsinjaka àby ren̈y fa ny raha ten̈a ndraindraiky ataoko zen̈y mitsanjaka ndray an-tran̈o ao fo zen̈y zah; fa man̈ano izy koa fa lerany mipetrapetraka karà zen̈y de man̈ano zomba kà.